มีเงินห้าร้อยบาทแล้วกะบัตรประชาชนค่ะ

ให้หมู่ ประมาณ สิบห้าเทื่อต่อเดือนค่ะ

ตอนนี้คิดว่ามันยังดีอยู่แล้วค่ะ

เคยจ่ายบิลค่าไฟ ค่า ค่าเทอม ค่าสมัครสอบต่างต่าง

เคยตั้งค่ารายการโปรดในแอป เพราะเฮาเฮาข้อมูลนี้เป็นประจำ เวลาเฮาบ่ได้ตั้งมันเฮาสิลำบากหาข้อมูลอีกครั้ง ฉะนั้นน่ะเฮาเลยต้องตั้งค่ารายการโปรด

ควรสิมี bot chat หรือ AI เข้ามาให้คำปรึกษานะคะ เพราะว่าบางคนอาจสิบ่สะดวกเข้าไปในธนาคาร เพื่อถามพนักงานโดยตรง เฮาอาจสิมี chat bot หรือว่า AI ในการตอบคำถามที่ประชาชนอยากเฮาค่ะ

ในตอนนี้อาจสิยังสามารถทดแทนการไปเฮ็ดธุรกรรมที่ธนาคารได้บ่เบิดค่ะ เพราะว่าบางทีอาจ เฮาอาจสิต้องถามพนักงานโดยตรงที่เป็นมนุษย์ บ่ได้เฮ็ดในแอปธนาคารทีเดียว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

มีความกังวลน้อยลง เพราะว่าในแอปธนาคารเฮาสามารถไปตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าเฮาเหลือเงินเท่าใด เฮาเฮาจ่ายไปเท่าใดแล้ว เฮาต้องประหยัดอีกส่ำใดเฮาจั่ง เฮาจั่งสิมีเงินเหลือในแต่ละเดือน

เพียงพอ เพราะหนูยังบ่เคยถืก ถืกหลอก หรือถืกดูดเงินเลย ยังถืกจ่ายปกติ แอปธนาคารปกติ ความปลอดภัยถืกคิดว่าน่าสิเพียงพออยู่ค่ะ

ใซ้แอปธนาคารกรุงไทยธนาคารเดียว

คิดว่าง่าย เพราะ ปกติ ฟีเจอร์ของธนาคารต่างต่างมันกะต้องเฮ็ดให้ ให้คนสามารถกะฟีเจอร์ ฟีเจอร์ได้สะดวก สามารถให้คนกะได้ง่ายอยู่แล้ว

คิดว่าหากมีผู้ใซ้งานแอปธนาคารหลายขึ้น บทบาทในการรักษาความปลอดภัยในแอปใซ้สิต้องมากขึ้นไปนำ

เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะแต่ละคนมีความสะดวกบ่ ที่สิไปเฮ็ดธุรกรรมบ่ส่ำกัน บางคนสะดวกในแอป บางคนสะดวกที่จะไปสาขาเลย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

แอปธนาคารสิสะดวกรวดเร็วกว่าการไปตู้ ATM ตู้ ATM คือมันสิมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า บาง บางคนตู้ ATM อยู่ไกลบ้านมันกะสิเสียค่ากะจ่ายเดินทางไปค่อนข้างหลาย แต่แอปธนาคารเพียงกะมีโทรศัพท์แล้วกะมีอินเทอร์เน็ตกะสามารถเฮ็ดได้อยู่ที่บ้าน

ควรมีการปรับปรุงเรื่องภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น เพราะบางทีภาษาในแอปมันกำกวม

ลองเอง เพราะว่าสะดวก หนูค้นหาทาง YouTube แล้วกะเฮ็ดตาม เวลามีคำถามหนูกะเข้า Google แล้วกะสอบถาม

ตอนนี้เพียงพอแล้ว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

แอปธนาคารสามารถลดความจำเป็นในการพกเงินสดได้ เพราะแอปธนาคารมันอยู่ในโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว หากเรามีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวกะสามารถกะจ่ายสิ่งต่างต่างได้

ถ้าหนูได้ไปเที่ยวต่างประเทศ หนู หนูกะสิพกบัตรเครดิต หรือเดบิตไปเที่ยวอยู่ค่ะ เพราะอาจสิเกิดอิหยังขึ้น เช่น แอปพลิเคชันบ่มีอินเทอร์เน็ต หนูกะสามารถใช้บัตรกดเงินออกมาได้ค่ะ

มักการใซ้จ่ายผ่านมือถือมากกว่า เพราะว่ามันสะดวกค่ะ รวดเร็วกว่า

คนสมัยก่อนนิยมมักใซ้บัตรเดบิตค่ะ เพราะว่าสมัยนั้นมันยังบ่มีแอปที่ทันสมัยขนาดนี้ แล้วใซ้มัน มันสะดวกสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อน

เหมาะสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษากะสามารถเฮ็ดบัตรนี้ได้ แล้วกะคนที่บ่อยากเป็นหนี้ สามารถควบคุมการกะจ่ายของตัวเองได้ เพราะว่ามันบ่แม่นบัตรเด มันบ่แม่นบัตรเครดิตค่ะ มัน มันสิตัดเงินจากบัญชีธนาคารโดยตรงค่ะ มันบ่สามารถจ่ายเกินวงเงินที่เรามีอยู่ได้

บ่ค่ะ เพราะว่าบัตรธนาคารกะมันกะมีข้อมูลส่วนกะอยู่ บางทีคนในครอบครัวอาจจะลักไปถอนเงินเองกะได้โดยบ่ได้ขออนุญาตกะค่ะ

ส่วนโตหนูโตคิดว่ายังจำเป็นอยู่ค่ะ เพราะว่าบัตรเครดิตมัน มันโตเฮ็ดให้คนสามารถใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้ค่ะ

บัตรเดบิตในอนาคตกะยังจำเป็นอยู่ค่ะ เพราะว่าเพื่อแบบว่า เอ่อ อินเทอร์เน็ตมันบ่เสถียร กะกะใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือบ่ได้ กะกะนำบัตรเดบิตไปกดเงินที่ตู้ธนาคารเองค่ะ กะสะดวกอีกแบบหนึ่งค่ะ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

เข้าแอปกรุงไทย

คิดว่าบ่จำเป็น เพราะว่าการที่เฮามีบัตรเครดิตหลายใบเฮาสิเฮ็ดให้เฮาใช้จ่ายอย่างบ่รอบคอบ บ่คิดให้ถี่ถ้วน อาจสิเกิดหนี้ที่หลายขึ้น

คิดว่าบ่จำเป็น เพราะว่าการที่เฮามีบัตรเดบิตแค่ใบเดียวมันเฮาเฮ็ดให้เฮาสามารถกดเงินออกมาจากตู้ธนาคารได้

คิดว่ามีความเสี่ยงที่สิ ถูกดูดข้อมูลออกไปค่ะแล้วกะ เงินอาจสิถูกดูดออกไป เพราะว่าพวกสแกมเมอร์อิหยังต่างต่าง

มักใซ้บัตรเดบิตมากกว่า เพราะว่ายังเป็นนักศึกษายังบ่มีรายได้หลายขนาดนั้น

น่าสิยุ่งยาก เพราะว่าอาจสิต้องมีค่าธรรมเนียม หรือไม่กะอาจสิต้องมีงานเฮ็ดก่อน ซึ่ง จึงสิเฮ็ดได้

บ่ยุ่งยาก เพราะว่าเวลาไปเปิดบัญชีเขากะสิถามว่าเฮ็ดบัตรเดบิตนำบ่ กะกะเฮ็ดได้เลย ได้ในวันนั้นเลยค่ะ เอกสารกะมีแค่เงินฝากกับบัตรประชาชนแค่นั้น

อาจสิยังบ่เหมาะขนาดนั้น เพราะว่าคนเริ่มต้นเฮ็ดงานใหม่ใหม่ ยังบ่ได้มีการจัดการเงินที่ดีกะอาจสิ เฮ็ดให้เป็นหนี้หลาย หนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นได้หลายกว่า

การใซ้ชีวิตของแต่ละคนมีผลต่อการเลือกใซ้บัตรใซ้คือ เช่น คน คนที่มีเฮ็ดงานใหม่ใหม่ใซ้อาจสิเป็นบัตรเครดิตเริ่มต้นสำหรับคนเฮ็ดงานใหม่ หรือคนที่เฮ็ดงานที่มีเงินเดือนหลายหลายแล้ว ใซ้อาจสิเป็นการใช้บัตรเครดิตที่บ่จำกัดวงเงินอิหยังประมาณนี้

ทำลายบัตรเก่าแล้วรอรับบัตรใหม่จากธนาคารส่งมา

ยังบ่เคยมีปัญหา

แจ้งปัญหาที่ธนาคารโดยตรงสะดวกกว่า เพราะสิได้รับคำแนะนำจากพนักงานธนาคารโตจริง การที่โตพูดคุยกับคนโตเป็นเป็น สามารถทำให้โตเข้าใจข้อมูลได้ง่ายง่ายกว่า

รวดเร็วสำหรับคนบ่มีเวลาไปธนาคาร เพราะว่าสามารถส่งข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตเลย แล้วเขากะสิแจ้งผลมาในทางอินเทอร์เน็ต

น่าสิมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพราะการแจ้งปัญหาออนไลน์ อาจสิมีขั้นตอนที่ต้องเข้าแอปเอง หรือว่าให้พนักงานออนไลน์เข้าให้ แล้วบางคนเฮ็ดบ่เป็นกะอาจสิเฮ็ดผิด แล้วกะเสียเวลาไปอีก

แก้ปัญหาได้ถูกจุด เพราะว่าเฮาต้องไปคุยนำเฮาพนักงานธนาคารเอง แล้วเพิ่นเฮาสิถามตรงจุดตรงประเด็นมากกว่า แล้วเฮาสามารถแก้ไขให้ตรงและรวดเร็วมากกว่า

ส่งผลต่อความพึงพอใจ เพราะว่า ถ้าเว้าอีสานได้ การเว้าการพูดคุย ความสัมพันธ์กะสิจูนติดกันได้ง่ายกว่าเข้าใจลึกซึ้งมากกว่า

คิดว่าน่าสิได้รับบริการเท่ากันกับการแจ้งปัญหาแบบอื่น เพราะว่า พนักงานต้องดูแลให้สม่ำเสมอให้เท่ากันอยู่แล้ว

ตรวจสอบปัญหาที่เฮาแจ้งไปอย่างรวดเร็ว

แจ้งว่าบัตรเครดิตถูกใซ้โดยที่ใซ้บ่ได้ใซ้เอง

คนอายุหลายมักสิไปแจ้งปัญหาผ่านธนาคารเลย ไปแจ้งกับ เอ่อ พนักงานธนาคารโดยตรง เพราะว่าคนอายุหลายบ่ถนัดใซ้แอปพลิเคชันแจ้งปัญหา

บ่ เพราะว่าส่ำนี้กะรวดเร็วทันใจอยู่

เหมาะสม เพราะว่าบางคนกะสะดวกแจ้งปัญหาทาง social media เพราะว่าเขาบ่มีเวลาไปติดต่อธนาคาร เขาอาจสิแจ้งปัญหาทางนี้ได้สะดวกกว่า

แจ้งปัญหากับพนักงานธนาคารที่อยู่ธนาคารโดยตรง เพราะว่าการไปเจอพนักงานธนาคารโดยตรงสิให้คำแนะนำได้รวดเร็วกว่าการแจ้งในแอป หรือว่า call center

ควร เพราะการที่เข้าใจปัญหาของลูกค้าหลายขึ้นสิเฮ็ดให้ลูกค้าประทับใจ ลูกค้าแต่ละคนมีปัญหาบ่คือกัน ถ้าให้คำแนะนำที่ดีได้ การ ความพึงพอใจในการใซ้บริการใซ้สิมากขึ้น

ฮู้สึกโล่งใจ

คำแนะนำของพนักงาน สามารถให้คำแนะนำเฮาได้ดีส่ำใด ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา มีความเร็วบ่ หรือว่าเฮาเกินไป

การโทรแจ้งปัญหามีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะว่าหากเกิดมันมีการตอบโต้กันอย่างทันที หากเกิดปัญหาผิดพลาด อิหยังกะสิสามารถแก้ได้ในทันทีตอนนั้น

ตู้ ATM สาขานี้ดูดบัตร ต้องเฮ็ดจั่งใด

มีความสุภาพและใจเย็น เพราะเมื่อเฮามีปัญหาเฮาเฮาอยากได้คำแนะนำที่สุภาพแล้วอยากได้พนักงานที่บ่ใจร้อน หรือด่าเฮา เพราะเฮาเป็นผู้เฮา เฮาบ่รู้

ควรมีช่องทางพิเศษสำหรับผู้เฒ่า เพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นบ่ค่อยฮู้ในเรื่องธนาคารปานใด เพิ่นบ่ค่อยฮู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

สำคัญมาก เพราะหากข้อมูลความเป็นส่วนโตของโตหลุดไป โตอาจสิเกิดปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นได้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

ควรมีหน่วยงานกลางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ เพราะว่าอาจสิเฮ็ดให้ธนาคารแต่ละสาขามีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น แล้วอีกอย่างกะคือประชาชนอาจสิร้องเรียนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น

รู้สึกพึงพอใจ บ่ได้มีปัญหาอิหยัง

รู้สึกรอคอยว่าสิได้รับการแก้ปัญหามื้อใด แล้วกะสิเฮ็ดจั่งใดต่อไป กะสิรอจนกว่าสิมีแจ้งเตือนเข้ามา

มักลองแก้ปัญหาด้วยโตเองก่อน เพราะว่าหากโตแก้ได้ด้วยตัวเองแล้ว แล้วมันเรียบร้อยเสร็จแล้ว โตโตบ่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแจ้งธนาคารให้มันยุ่งยาก

มีความน่าเซื่อถือ เพราะการแจ้งเตือนทางอีเมลเซื่อไปอีเมลของธนาคารมีผู้ตอบที่อาจสิบ่ได้รวดเร็วขนาดนั้น แต่น่าสิให้คำตอบที่ดีได้

มาอีกมื้อหน้า ถ้ามาอีกแล้วมีปัญหาอีกกะสิร้องเรียน

มีผล เพราะว่าหากเฮาเฮาเทคโนโลยีคล่องแคล่ว เฮาเฮาสิแจ้งปัญหาตรงจุดและรวดเร็ว หากเฮาบ่มีความเฮาทางเทคโนโลยี เฮาสิให้การแจ้งปัญหาของเฮาติดขัดอยู่

ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง หรืออาจสิภายในสามวัน

มีความฮู้ในการรับเรื่องแจ้งปัญหาดี เพราะว่าเคยไปหลายครั้งเขาฮู้ให้คำแนะนำดีมาก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

ไปธนาคารนั้นนั้นโดยตรง เพราะว่าการที่เฮาแจ้งปัญหากับพนักงานธนาคารเฮาสิเฮ็ดให้การแก้ปัญหานั้นรวดเร็วมากขึ้น

คิดว่าซ่อยแจ้งปัญหาได้ดีขึ้น เพราะว่าหากมีระบบ AI หรือ bot chat มันซ่อยสิอาจเฮ็ดให้ ให้คำแนะนำซ่อยเบื้องต้นแล้วซ่อยซ่อยสามารถแก้ปัญหาได้เอง หรือหาคำตอบยังบ่พอซ่อยซ่อยสามารถไปถามเพิ่มเติมกับพนักงานธนาคารได้อีก

ควรมีพนักงานที่สื่อสารภาษาถิ่นได้ เพราะหากประชาชนแจ้งเรื่องแล้วสื่อสารได้เฉพาะภาษาถิ่น การสื่อสารตรงนี้กะสิเฮ็ดให้กระบวน กระบวนการของการแก้ปัญหารวดเร็วมากขึ้น

มีผล

แจ้งปัญหา เพราะว่าอาจสิเป็นการแจ้งเตือนของพวกสแกมเมอร์ call center ที่สิหลอกดูดเงินเฮาได้

ยังเซื่อมั่นอยู่ เพราะว่าการตรวจสอบภายในมันเป็นการระบุความเสี่ยงแล้วเซื่อตรวจสอบให้ดีขึ้น สามารถปรับปรุงธนาคารนี้ให้ดีขึ้นได้

คิดว่ามีความสำคัญ เพราะว่าการถ่ายรูป หรือว่าคลิปวิดีโอเป็นการระบุโตตนของโตอีกแบบหนึ่ง ถ้าโตบ่ถ่ายรูป หรือว่าถ่ายคลิป เอ่อ ธนาคารอาจสิคิดว่ามีคนปลอมแปลงเป็นโตไปเฮ็ดธุรกรรมได้

สำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือว่าคนที่เฮ็ดงานประจำ บ่มีเวลาออกไปธนาคารโดยตรง เพราะว่าเขาอาจสิยุ่งยากกับการเรียน หรือการเฮ็ดงานประจำที่ต้องเฮ็ดงานอยู่ในออฟฟิศ เพราะว่าเวลาออกไปมันกะสิต้องลา

แจ้งธนาคาร เพราะว่าหากบ่แจ้งอาจสิเฮ็ดให้เกิดปัญหากับบัญชีของเฮา หรือบัญชีของประชาชนมากขึ้นเฮาได้

มักคุยนำผู้หญิงมากกว่า เพราะว่าการที่มี call center เป็นผู้หญิงสิเฮ็ดให้เฮาคุยกันง่ายกว่าการคุยนำเพศตรงข้าม

ทางแอปพลิเคชันหรือทางโซเชียลมีเดีย เพราะว่าในอนาคตการที่ใซ้แอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียน่าสิเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า เพราะมันเป็นสังคม 4.0 หรือ 5.0 แล้ว การที่ไปธนาคารอาจสิมีความสำคัญน้อยกว่า

คิดว่ามีความคุ้มค่าที่สิลงทุน เพราะชีวิตคนเฮามันบ่แน่นอน การที่เฮ็ดประกันชีวิตไว้มันเฮาสิเป็นเฮาเลือกที่ดีกว่าการบ่มีประกันชีวิต

คิดว่าจำเป็น เพราะว่ามีพ่อแม่ที่เฮ็ดงานที่ต้องเดินทางด้วยรถ หากมื้อใดที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาประกันชีวิตกะอาจสิกะกะได้ในตรงนั้น

มีเงื่อนไขที่บ่ตรงความต้องการของเฮา มีราคาที่บ่สมเหตุสมผล และความบริการที่บ่ดีของบริษัทนั้น

เซื่อใจญาติที่เฮ็ดประกันชีวิตของบริษัทนั้น เพราะว่าเพิ่นมีความสนิทกับเซื่อมากที่สุด แล้วเซื่อเพิ่นมีประสบการณ์ในบริษัทนั้นนั้น สามารถให้คำแนะนำได้ดี

น่าสิประกันสุขภาพเพราะ คนอีสานเฮาอาจสิมีสุขภาพที่บ่ดี เช่นการมักกินของดิบ มันเฮาอาจสิเกิดโรคร้ายแรงได้

บริษัทประกัน AIA เพราะเคยเห็นตอนประถม โรงเรียนเคยให้เฮ็ดประกันบริษัทนี้

เฮาอาจสิอ่านบ่ละเอียดแล้วเฮาตีความไปในทางที่แตกต่างจากนั้น หรืออาจสิบ่ได้ มีคำแนะนำจากผู้ ผู้รู้โดยตรง

คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านหนูกะเฮ็ดนาค่ะ ดำนา เกี่ยวข้าว เฮ็ดเกษตรกร เฮ็ดสวน ประมาณนี้ค่ะ เพราะว่ามันเป็น อยู่ในชนบทค่ะ คนอีสานกะ ส่วนมากกะเฮ็ดนา ทำนา ทำสวน ประมาณนี้ค่ะ

สมัยนี้มีความสะดวกสบายมากกว่าสมัยแต่ก่อนค่ะ เพราะว่าเรามี เอ่อ มี iPad มีแบบว่าเน็ตที่เร็วค่ะ แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากเลย แล้วกะสามารถกะกะได้ด้วยตัวเองได้ง่ายมากค่ะ สมัยนี้

เลิกเรียนกะสิไปหาซื้อขนมกินนำหมู่ค่ะ เพราะว่าเลิกเรียนมาแล้วมันหิวข้าวค่ะ ขนมกะสิเป็นพวกขนมกรุบกรอบ เป็นส้มตำ เป็นอาหารของ ของทอดประมาณนี้ค่ะ

การเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริงค่ะ ดีกว่าการเรียนในห้องค่ะ เพราะว่าการไปเฮ็ดจริงจริงนี่คือเรา เราแบบว่าสัมผัสด้วยตัวเอง แล้วกะมัน มันจำได้ค่ะ ทุกขั้นตอนว่าเราเฮ็ดหยังแล้วกะเป็นประสบการณ์ของ ของตัวเองค่ะ มากกว่าในห้องเรียนแบบว่าเรียนทฤษฎีไปแล้วกะบ่ได้กะ

จุดเด่นในการทำงานของคนอีสานกะคือเรื่องความขยันอดทนแล้วก็มีความดิ้นรนสูงค่ะ เพราะว่าหนึ่งด้วยภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของอีสานเนี่ยมัน มันสิแห้งแล้งค่ะ เวลาเฮ็ดงานแบบว่าเฮ็ดนาอิหยังจั่งซี้มันกะสิ อั่น แล้งแล้วกะบ่ได้สบายค่ะ อีกด้านคมนาคม ด้านการเกษตรอิหยังจั่งซี้กะต้องแบบว่ามันแบบ บ่ บ่ได้สะดวกสบายขนาดนั้น

สำหรับหนูกะคือโรงเรียนในชนบทนะคะ มีนักเรียนน้อยค่ะ แล้วกะครูน้อย มันเป็นแบบว่าบ้านหนูเนี่ยสิมีนักเรียนประมาณห้าสิบคนค่ะ กับครูประมาณห้าคน แล้วกะบ่ได้ บ่ได้สบายค่ะ แต่ว่าการ การศึกษากะบ่ได้เข้าถึงขนาดนั้น

หนูเป็นนักศึกษาค่ะ หนูคิดว่า หนูกะมักมักในในคณะที่กะเองเรียนค่ะ เพราะว่ามันสามารถใช้ ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ หนูเรียนกฎหมายกะสามารถนำกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประจำวันได้ค่ะ

เฮ็ดให้เฮาทันโลก ทันสถานการณ์กับปัจจุบัน แล้วเฮาสามารถเติบโตในอนาคตได้ค่ะ

ควรเรียนทักษะการใซ้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ สมัย โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแบบอย่างก้าวกระโดดเนาะ เพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตน่ะมันครอบคลุมทุกที่เลย บางทีเด็กน้อยเนี่ยอาจสิบ่รู้ขนาดนั้น แล้วใซ้ไปพิมพ์ ไปโพสต์ ไปอิหยังต่างต่างบนโลกโซเชียลอันนี้ค่ะ